<hesitation> Karazagna paty misy aminay aty a de fampiasana ananjy a: <hesitation> misy a nouille a de le paty gasy, regny zao a no le mora andrahoina <hesitation> mora masaka zany izy, malakilaky masaka eo amin'ny telo minitra akeo de efa masaka; de misy a ny spaghetti mbanà macaroni io a, io a elaela vao masaka, andrasana folo minitra akeo a vao masaka.